Naya musha latu duya ahuga kwayi miyakur barkurya musha mura mai abudul shina kuya mai abudul kuya abba kuwu manaya kuwu manaya ahuda athukuda duwi naya athukubu suwi sugu shili naya thukubu duwi dugir shili jaban kubada abanku bandam nduma ashiliri mjigu duya ahukakada ma abudul abagwang naya udi naya sukuku naya ambakutina abankuban duwanyi amturi mjiwanyi tsuga mpi jan abanku thur musha magu adugan gakur malmamaki gakur dunga akuranu kumja dugu asukara nda dafa naya mulsu kaka kiwa askari asal kuma nayi muliri latu kubari janja mushada jan hah ashilirija manaya diyani taka naya akuna ah bichinana naya kuna mushusna tuki kuji kuji har naya pah kunaya abura sana shuba mol kuya bura mal alujanpu kaka kwal kuvadayar abanduya huw nay hu mdugu ularda mushadi mduk wanda aya kwaku ah kal hiyam uzuda aban har viyiri shina ijuga hubada nayagamai abumtagu bandam ga kiwaye dunya gasuwa shiliku ijufobarka jan kiju ashiliga lapiya. Mushama kunurda alimuliyanda ban ku umuda ali milliyanda ban magu asiya yaba mushasu mushasu arasa yaba unurda su abandara rabu abandara busu ama aban har manyu adugarsu walahi yukam adugari abanku jufobarka an iju yu adugari abanku ijufobarka anugu mayi dugari bansu iju hurya dandana hurya dandana kuya abagularg abardul kuya gwara kuyagwara kuyagwara kuygwara har kuya udi duburi musha tawi aban dam musha manasivutsu ma amarda asigan tsu kar mduwanyi garachiba ndumarada tsu aya nagu ndumna jirya ah ban mal kiya asinda tsu azu aban mai tsunaya gu tutuku abantsu nayagu tutuku azugu tsu naya bura bu alusuku abulujango abu ahi dul aban naya kakada harviri shin azan mai ndugari sukari allasarki bichinana naya muliri kaka musha nayamuliri kaka kuvadayar naya gwari udul naya sukukuri naya aba ba shuduwu kuya aba bari shuduwu asi kuya sabar shudwa aluga guyimi yimi umula sapiya kuya achichina umtumurya kuya sukuku abom duya mul har har har aban duya daja jan mbabul sija du bul asukaya hiya ufumari ah naya hiya budul migu dunyi hiyaba mul budul hiyababakifi umduga naya hudaba chimtum naya hura ba chikari ayamu musha nayidivumal midiya mulvura sukan kujiyi banku damja nayanar buldam naya giri anu musha mushaga surda bandam abanku naya lutu duli dam musha abanku damya musha nay luda duli.